दान सम्बन्धी कार्यक्रम मा हमथै इन योजना बणान चैद की पैल त हमथै दान राशी तय कन चैंद। दान श्रोत दिखण चैंद कि कख बिटेकी हम व्यवस्था कला। कार्यक्रम की तिथि तय कन। दान व्यवस्था कख बिटे कला। वेक सामग्री क्या हुवालू दान प्रचार प्रसार भी कन। लूखूं थै आमंत्रण भिजण चैदा। आयोजन मा कतखा लोग उपस्थित होला। धन्यवाद कै तरीका से कन। मुल्यांकन कै हिसाब से कन।